So mi nani un inni lambaawa nayi, ko waraata dow hore am kanjum woni min ke nayaaɓo e wuro amin. Bo lamba nayi e siforoyam e ñyannde ko un dañyiyan, ngam mi dañya ma e ñyalde nayi ko lewru Ramadan.